اعتقد اذا بيوم من الايام الآلات امتلكت مشاعر غاح تأثر تأثير إيجابي على الشخص المستخدم الآلات ، وبهاي الحالة غاح تساعد انو يصيغ انسجام بين الآلات وبين الشخص المستخدم حتى يقدم احسن شي خلال عملو